Padre nuestro en kichwa Ñukanchin yaya jawapachapi tiyakun shutiki muchash kachuk kambak sumak pachaka <noise> ñukanchikama shamuchun munay killa rurarichun kay pachapi jawa pachapi shina, ñukanchik punllanpi mikuna tandta kunan punllapish karaway <noise> ñukanchik juchakunata kishpichi, imashinami ñukanchita llakichikunata kishpichinchik <noise> ama juchayaypi urmachun shakischun tukuy llakimanta ñukanchikta waquichipay <noise> chashna kachun. Diospi kushiay María graciaswan junda, diosmi kanwanka <noise> tukuy warmikunapak jawapi bendesiashka, <noise> bendeshiashka llakctami kan wachashka jesuspish <noise> Santa Marìa Diospak mamita mañapay ñukanchik juchayukunamanta <noise> kunanpish wañuy punllapish chashna kachun. Kay santa cruz manta, tukuy millakunamanta kishpiway jatun Dios, <noise> yayapak, churipak, sumak samaypak shutipi chashna kachun. <noise> Diopak madamiento kuna chunga kan Shun niki <noise> pay jatun Diosta <hesitation> tukuyta yalli kuyana, <noise> ishkay niki. <noise> Diosta <hesitation> shutita, mana <hesitation> llakichina mana, <noise> perdon ya me estoy olvidando ya, Diospak shutita mana jurana. <hesitation> Domingo punkllapi devociónwan kaynana, <noise> yaya mamata kuyana, mana (-) Llakichina mana wañuchina, <noise> mana rurana mana munana, <noise> kanchish niki mana shuwana, <noise> <hesitation> pushakniki mana kalluta kacharina mana llullan, <hesitation> kayshunta kacharina <noise> mana llullana <noise> shuta charishkata mana munana